það á alls ekki að nýta gasauðlindir á norðurslóðum segir John fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna hann segir það mikils virði að hafa fengið verðlaun Arctic Circle í Hörpu í dag hinsegin fólk verður ítrekað fyrir aðkasti og líkamlegu ofbeldi í Póllandi segir formaður pólskra baráttusamtaka hún óttast

láti stjórnvöld ekki af andstöðu í þeirra garð fellibylurinn hagi bis olli manntjóni og mikilli eyðileggingu í Japan í dag hann er sá öflugasti sem gengið hefur yfir landið í sextíu ár Landhelgisgæslunnar var kölluð út í dag þegar

kassi sem talið var að gæti innihaldið sprengiefni fannst í Norðlingaholti í Reykjavík engin hætta var á ferð fjöldi fólks kom saman í grasagarðinum í Reykjavík í dag og fyrir skordýr þar fékk sköpunargleðin að njóta sín gott kvöld John

Bandaríkjanna og forsetaframbjóðandi fékk í dag verðlaun Arctic Circle þingisins í Hörpu hann segir það mikinn heiður að fá slík verðlaun frá þjóð sem sýni gott fordæmi í umhverfismálum kveðst ekki eiga annarra kosta völ en að ferðast með einkaþotu líkt og hann gerði þegar hann kom hingað til lands kom hingað til lands í morgun hann er með talsvert kvef og byrjaði því á að fara á Læknavaktina að því loknu heimsótti hann

forsetahjónin á Bessastöðum fundur Kerry með forsetahjónunum stóð yfir í um hálftíma

fékk í dag verðlaun Arctic Circle í Hörpu fyrir baráttu sína í umhverfismálum

fékk í dag verðlaun Arctic Circle í Hörpu fyrir baráttu sína í umhverfismálum í ræðu sinni á þinginu í dag lagði mikla áherslu á að tíminn væri að renna út og að grípa verði til aðgerða orkumálaráðherra Bandaríkjanna sagði á þingi hringborðs norðurslóða á fimmtudag að finna mætti þriðjung allra

ónýttra gasauðlinda á norðurslóðum og að þær eigi að nýta en er alvarlegt umferðarslys varð á sunnanverðu Snæfellsnesi í grennd við bæinn Gröf við rétt eftir hádegi í dag samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu eru tveir alvarlega slasaðir og þrír minna tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar sóttu fólkið og lentu þær í Reykjavík á þriðja tímanum ekki hafa fengist upplýsingar frá Landspítalanum um líðan fólksins lögreglan á Vesturlandi rannsakar tildrög slyssins úrhellisrigning og ofsaveður gekk yfir hluta Japans í dag minnst tveir eru látnir og tugir slasaðir og óttast er að mikil flóð gætu orðið í höfuðborginni Tokyo vindhraði í fellibylnum mældist rúmir sextíu metrar á sekúndu þegar hann gekk á

mynduðust víða og þeir hafa valdið mestu eignatjóni til þessa staðfest er að tveir hafa látið lífið og tugir slasast fellibylurinn myndaðist á Kyrrahafi og gekk yfir höfuðborgina

í dag en veðrið á ekki að ganga niður fyrr en um miðjan dag á morgun rigningin sem fylgir er gríðarleg en búist er við fimmtíu sentimetra úrkomu í höfuðborginni til hádegis

hefur orðið til þess að aurskriður féllu víða í dag tugþúsundir heimila eru án rafmagns og flóð gætu valdið miklu tjóni í Tókýó og nágrenni nú er sjávarstaða mjög há en um ein og hálf milljóna íbúa Tókýó býr á svæðum sem eru fyrir neðan sjávarmál Höskuldur Hrafn Guttormsson býr í Tókýó og segir viðbúnað í borginni mikinn það eru tvær stíflur

yfirgefa svæðið borgarbúar hafa byrgt sig upp af mat og drykk og hillur stórmarkaða eru víða orðnar tómar ég er

bardagar standa nú milli Tyrkja og Kúrda um bæinn Ras al Ain á landamærum Tyrklands og Sýrlands tyrkneski herinn segist hafa náð bænum á sitt vald en því hafna Kúrdar Tyrkir hafa gert loft og

á bæinn frá því á miðvikudag þegar innrás þeirra í Sýrland hófst talið er að um fimmtíu almennir borgarar hafi látið lífið í átökunum en hundrað þúsund eru á flótta Donald Trump Bandaríkjaforseti dró herlið Bandaríkjanna til baka í vikunni en Kúrdar óskuðu í dag eftir aðstoð og sögðu það

Bandaríkjanna að koma þeim til aðstoðar formaður samtaka sem berjast fyrir réttindum hinsegin fólks í Póllandi segir að frá því stjórnmálaflokkurinn lög og réttur tók við völdum hafi hinsegin fólk ítrekað verið beitt ofbeldi Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður er í Varsjá þetta málefni hefur verið áberandi í aðdraganda pólsku þingkosninganna á morgun já það er rétt og nýlegt dæmi er sannleikann á bak við réttindabaráttu hinsegin fólks eða

orðræða stjórnvalda er á þann veg að réttindabarátta hinsegin fólks ógni pólskum gildum hefur þetta mikil áhrif

við ræddum þetta mál við mann sem situr á Evrópuþinginu fyrir stjórnarflokkinn

einnig unga konu sem sem er formaður

sem heitir ekki gleðiganga hér því þau segjast ekki hafa neitt

að gleðjast yfir við spurðum hana út í stöðu mála almennt og

hvað kom fram í þessari mynd sem pólska sjónvarpið sýndi

hún segir að frá því að lög og réttur tók við völdum hafi aðkast breyst í ofbeldi

Evrópuþingmaður stjórnarflokksins segir að almennt ríki umburðarlyndi gangvart hinsegin fólki í Póllandi mikill viðbúnaður var hjá lögreglu og Landhelgisgæslunnar vegna kassa sem fannst við Elliðavatn í dag engin hætta reyndist þó á ferðum Landhelgisgæslunnar var kölluð út á þriðja tímanum að beiðni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna hlutar sem fannst við Elliðavatn í fyrstu var talið að allt að tuttugu kíló af

það var verið að taka niður þessa geymslu sem var gömul síðan fannst kassi sem stóð á

mjög þungur og þá var bara kölluð löggan til og seinustu þrjá tímana erum við búin að hafa lögreglumenn á svæðinu og

gátu þeir opnað kassann þetta var sko kassi með gömlum lögreglu og sprengjueyðingarsveitar girti af svæði í Norðlingarholti enda var jafnvel talið á tímabili að rýma þyrfti hús í nágrenninu vegna kassans til stóð að flytja hann út fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem hann yrði sprengdur

löggan og og allir sem komu að þessu stóðu sig alveg rosalega vel í þessu ferli og mjög fagmannlegt maður veit það að ef það skyldi koma svona og vera alvara á ferðum þá eru þeir að standa sig fyrirhuguð uppbygging sex til ellefu hæða húsa á Oddeyri á Akureyri leggst misvel í bæjarbúa breyta þarf skipulagi eigi húsin að rísa þar má nú reisa þriggja til fjögurra hæða byggingar en verktakinn sem á lóðirnar vill reisa allt að fimm sex til ellefu hæða hús ef af byggingunni verður gæti það haft

áhrif á aðflug

Akureyrarflugvelli fréttastofa tók nokkra bæjarbúa tali

mér líst illa á að byggja hérna háhýsi bæði vel og illa það þarf að byggja upp á eyrinni það er ekki spurning

vera jákvæður það þarf bara að skoða kosti og galla og sjá svo hver verður niðurstaðan mér líst ekki alveg nógu vel á þetta af hverju ekki

mér finnst þetta ekki alveg falla að ímyndinni þarna með öllum litlu gömlu húsin bara nokkuð vel já töluvert og þá sérstaklega frá íbúum í kring sem sem eru ekki sáttir það eru mjög skiptar skoðanir

svolítið hitamál virðist vera á

það líst engum á þetta ekki af mínum

eru skiptar skoðanir á samfélagsmiðlum sveitarfélög verða sameinuð en það má ekki þvinga sameininguna fram segja forsvarsmenn nokkurra lítilla sveitarfélaga sem fréttastofan ræddi við þeir velta fyrir sér hvernig lágmarksfjöldi íbúa hafi verið ákveðinn Sigurður Ingi Jóhannsson sveitarstjórnarráðherra

fyrir þingsályktunartillögu sinni um stefnumótun til ársins tvö þúsund þrjátíu og þrjú þar er gert ráð fyrir að lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélögum verði tvö hundruð og fimmtíu árið tvö þúsund tuttugu og tvö og árið tvö þúsund tuttugu og sex verði lágmarksfjöldinn þúsund manns fréttastofan kannaði hug forsvarsmanna nokkurra lítilla sveitarfélaga sem þurfa samkvæmt þessu að sameinast okkar afstaða lýsir sér kannski í því að við erum nú þegar í sameiningarviðræðum við Skútustaðahrepp og við teljum að þetta sólarlagsákvæði

sem er í þingsályktunartillögunni gefi sveitarfélögunum

svigrúm til að finna nýjar leiðir og undirbúa sig fyrir hugsanlega sameiningu það er aðallega tvennt

fylgjandi sameiningu þegar það á við og er vit í

við höfum ekki getað áttað okkur á því hverjir það eru sem

að leggja upp með þessa höfðatölu hvort það eru einhverjir

í ráðuneytinu sem eru að hafa áhrif á það hvaða hausatala er í sveitarfélagi úti á landi þá held ég að það sé nú ekki af hinu góða ég held að þetta þurfi alfarið að vera vilji heimafólks og það sjái sér hag í því að sameinast það sé grundvallaratriði í ég held að við hérna í sveitinni

okkur grein fyrir því að að litlu sveitarfélögin

eiga í sjálfu sér enga framtíð fyrir sér þannig lagað til margra ára og lítum á það þannig að þetta sé tækifæri en auðvitað skiptir máli hvernig þetta gert og til dæmis hvort að komi aukafjármagn inn í jöfnunarsjóð jöfnunarsjóð eða ekki strætó bs hefur kynnt fyrstu drög að nýju leiðarkerfi sem ætlað er að stytta ferðatíma og fjölga farþegum nú þegar hafa vel á annað hundrað ábendingar borist frá íbúum þetta eru fyrstu drög og markmiðið er að ná með beinni línum örari tíðni styttri ferðatíma og fleiri farþegum horfið verði frá því líkt og í núverandi kerfi að vagnarnir leggi lykkju á leið sína til þess að ná viðkomu í sem flestum hverfum höfuðborgarsvæðisins þetta þýði að í einhverjum tilvikum þurfa íbúar í ákveðnum hverfum höfuðborgarsvæðisins að leggja á sig lengri leið út á næstu stoppistöð á heimasíðu Strætó þar sem breytingarnar eru kynntar má nálgast gagnvirk kort fyrir einstök hverfi sem sýna þéttni fyrir og eftir breytingar við breytingarnar er tekið mið af framtíðarlegu borgarlínu en áætlað er að nýtt

í skrefum og eru stærstu breytingarnar áætlaðar um tvö þúsund tuttugu og þrjú þær felast í nýju skipulagi við Hlemm þar sem einungis verður almenningssamgangna nýrri endastöð á b s í reit brú yfir Fossvog og nýrri skiptistöð í

breytingarnar voru kynntar í fyrradag og hafa nú

þegar vel á annað hundrað ábendingar borist frá íbúum við fengum auðvitað alls konar viðbrögð sumir vildu

þær keyrðu nú aðeins betur fengum svo líka bara jákvæð viðbrögð þarna vantar kannski leið

af öllum stigum þessar ábendingar við tökum þær allar til skoðunar og Jóhannes segir að kostnaður sé meiri en í núverandi kerfi áætlanir ganga þó út á að fleiri farþegar noti Strætó og því ættu áhrifin á fargjöld ekki að vera mikil við erum að taka í notkun vonandi á næsta ári nýtt greiðslukerfi og munum vonandi ná að einfalda

okkar mikið og það er eitthvað sem mun þá fara inn í þetta nýja kerfi um hundrað þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna mikilla gróðurelda í Kaliforníu í Bandaríkjunum neyðarástandi hefur verið lýst yfir nærri Los Angeles vegna eldanna kviknuðu víða í Suður Kaliforníu fyrir helgina en veðurfræðingar höfðu varað við miklum hita og þurrki og hvössum vindi kjöraðstæðum fyrir elda sem breiðast hratt út og geta valdið miklu tjóni á skömmum tíma en talið er að eldar logi á tíu stöðum í ríkinu flestir í nágrenni Los Angeles nokkru norðar nærri San var rafmagn tekið af um átta hundruð þúsund heimilum til að fyrirbyggja gróðurelda en raflínur ollu því að mannskæðustu skógareldar í sögu Kaliforníu kviknuðu í fyrra en þá létu áttatíu og sex lífið tilkoma Vaðlaheiðarganga og betra samstarf hefur aukið þjónustu og öryggi fólks austan ganganna segir slökkviliðsstjóri á Akureyri með tilkomu Vaðlaheiðarganga stækkaði starfssvæði Slökkviliðs Akureyrar áður sá slökkviliðið um sjúkraflutninga í Fnjóskadal og að Ljósavatni nú er slökkviliðið sent í útköll austur að Laugum í Bárðardal og efri þá hefur samstarf við sjúkraflutninga hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands í Þingeyjarsýslum aukist og verði útkall með miklum forgangi á svæði þar sem

skarast eru bílar frá Húsavík

og Akureyri sendir á vettvang þetta náttúrulega eykur þjónustuna og öryggið og vonandi hefur þetta þau áhrif að fleiri vilja búa á strjálbýlum svæðum Ólafur segir að göngin skipti miklu máli fyrir störf slökkviliðsins og það ekki einungis á algeng á sumrin og þá skiptir gríðarlegu máli að hafa göngin og vera snöggir á staðinn allt í einu er viðbragðstíminn kominn niður í rétt rúmar tíu mínútur í staðinn fyrir tæpan hálftíma þá hefur samstarf við Slökkvilið Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps verið mikið og er búið að tengja útkallskerfin saman slökkvilið Þingeyjarsveitar hefur nú þjálfað og sett saman hóp vettvangsliða sem nýtist líka í sem eru kallaðir út ef það alvarlegt tilfelli veikindi eða slys þeir

fyrstu hjálp áður en sjúkrabíll kemur á vettvang þótt hægt hafi á

víða um land að undanförnu þá var því ekki að heilsa í grasagarðinum í Reykjavík í dag þar fengu ungir sem aldnir að

spreyta sig á því að smíða hótel og fyrir skordýr undir leiðsögn Þóreyjar Hannesdóttur

gegna því mikilvæga hlutverki að veita skordýrum og öruggt skjól sem er ekki síst mikilvægt þegar kólnar í veðri um hundrað manns tóku þátt í smíðinni á morgun er útlit fyrir hæga breytilega eða suðaustlæga átt víðast hvar og bjartviðri um landið norðan og austanvert en hvassara og rigning á vestantil Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Haukur Harðarson sér um þær í kvöld

íslenska karlalandsliðið í fótbolta þarf að treysta á að Frakkar vinni Tyrki á mánudagskvöld í undankeppni

í maraþoni varð í dag fyrsti maðurinn til að hlaupa maraþon á undir tveimur klukkustundum hann vann afrekið við kjöraðstæður í Vínarborg við verðum með handbolta metnaðarfullan

Íslandsmeistara í

Dani í stuði á

það á alls ekki að nýta gasauðlindir á norðurslóðum segir John fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna hann segir það mikils virði að hafa fengið verðlaun Arctic Circle í Hörpu í dag hinsegin fólk verður ítrekað fyrir aðkasti og líkamlegu ofbeldi

í Póllandi segir formaður pólskra baráttusamtaka hún óttast að ofbeldið verði að láti stjórnvöld ekki af andstöðu í þeirra garð fellibylurinn hagi bis olli manntjóni og mikilli eyðileggingu í Japan í dag hann er sá öflugasti sem

yfir landið í sextíu ár Landhelgisgæslunnar var kölluð út í dag þegar kassi sem talið var að gæti innihaldið sprengiefni fannst í Norðlingaholti í Reykjavík engin hætta var á ferð þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig á

hægt er að horfa á þennan fréttatíma í RÚV